pohon-pohon ni sebenarnyo banyak nian macam nyo, <hesitation> dari yang sehari-hari yang ado ni di pekarangan kito, biasonyo ado pohon mangga, ado pohon pisang, ado pohon jambu segalo macam, nah kalo untuk pohon-pohon kecil gitu biasonyo kan di pakek nyo untuk merindangkan rumah tu, halaman, biak rumah tu dak langsung <hesitation> keno sinar matohari, biak dak terlalu panas, dak terlalu angek rumah tu, selain pohon-pohon yang biasonyo di tanam untuk merindangkan rumah. untuk neduh, jugo ado pohon-pohon yang memang di tanam untuk tujuan komersial, contoh nyo kayak pohon-pohon <hesitation> jati, pohon-pohon yang besak kayak bulian, terus ado pohon pinus, terus ado jugo pohon rambai itu jugo besak nah, kalo phon njati tu kan memang sengajo di tanam nanti di tebang <hesitation> untuk furniture biasonyo, untuk bikin meja, untuk bikin lemari, untuk bikin kursi, dan jugo hargo nyo ketiko itu sudah d produksi dalam bentuk barang macam itu biasonyo hargo nyo jadi mahal. Kareno kan memang <hesitation> untuk proses dio tumbuh jugo butuh waktu yang cukup lamo yo, jadi cukup wajar kalo hargo nyo tinggi, nah kalo di daerah jambi tu dewek ado pohon yang di bikin untuk kayu rumah tinggal, itu pohon bulian, nah pohon bulian tu sal termasuk yang mahal, kareno pohon bulian itu tu ketiko di jadiin kayu, kayu nyo tu awet, tahan lamo, makin dio basah, makin dio awet, makin di tahan lamo, nah tapi, sekarang tu <hesitation> pohon bulian tu dewek, kayu bulian tu dewek sudah jarang, <hesitation> di pake di untuk bikin rumah, kenapo, kareno memang kareno hargo nyo yang mahal salah satu nyo, terus jugo pembibitannyo jarang yang ado, rato-rato pasti <hesitation> penghasilan dari pohon dan kayu bulian itu pasti dari alam, jadi orang-orang harus masuk ke hutan, harus nebang pohon besak dulu di jadiin kayu baru biso di jual gitu, nah kalo untuk sekarang tu orang-orang rato-rato pasti pakek nyo kayu-kayu yang pohon-pohon nyo gampang di tanam. Cepat tumbuhnyo terus di tebang di jadiin kayu untuk di jadiin rumah gitu, <hesitation> terus jugo pohon se yang ado tu selain untuk <hesitation> bikin infrastruktur terus jugo ado yang di has di manfaatkan buah nyo, contoh nyo tadi pisang, <hesitation> pisang kan di tanam terus buah nyo biso untuk di jual untuk konsumsi, gitu jugo kayak pohon rambutan, pohon durian, terutamo untuk sekarang tu pohon durian jugo jadi salah satu opsi atau pilihan orang-orang untuk di jadiin papan, atau kayu bikin rumah, kareno kan durian itu <hesitation> termasuk pohon yang ado maso nyo <hesitation> produktif berbuah gitu lo, jadi ketiko dio sudah idak produktif buah lagi pasti di jadiin kayu untuk rumah tinggal gitu rato-rato, sebenarnyo pohon-pohon itu, batang-batang pohon tu banyak lagi macam nyo, tapi untuk sehari-hari yang biso di tingok tu yo kayak gitu, <hesitation> tu selain tujuan untuk di manfaatin buahnyo, dimanfaatkan daun-daun rantingyo untuk neduh, dan jugo dimanfaatkan utnuk rumah gitu nah. <hesitation> selain untuk yang sayo sebutkan tadi tu sebenarnyo, pohon ini tu jugo ado lagi manfaat nyo <hesitation> macam kito tau samo-samo tu yang biaso di tanam di pesisir laut, pesisir pantai itu pohon mangrove, nah tujuan nyo tu biasonyo mangrove tu di pakek tu untuk nahan <hesitation> tanah yang ado di situ supayo idak tergerus samo aliran aek gitu lo, yo kareno kan tau <hesitation> kalo yang namo nyo tanah setiap saat tu selalu keno arus segalo macam tu pasti <hesitation> terkikis, tergerus dio samo aek jadi akhirnyo tanah tu habis gitu nah. Mangrove tu jadi salah satu pohon yang cukup efektif kalo dijadikan sebagai penahan <hesitation> gerusan aek ke tanah yang ado di pesisir gitu lo, kenapo kareno akar yang di punyo samo mangrove itu dewek tu akarnyo nyebar git lo, jadi tu di mengikat semuo tanah-tanah yang ado disitu, jadi ketiko aek datang <hesitation> dak do khawatir lagi lagi tu, tanah-tanah itu bakal tergerus aek kareno ketahan samo akar-akar dari pohon mangrove itu dewek gitu.